Handi be viya to veti fajjira wakki nange fuddi vurtugo do sai wuro wula sedda. jemma to wadi bo wuro mai fewa heba himbe siwta, dana nder belngol wala suno, ngam guldum do hada doidi.